<hesitation> <noise> Toheriko ka! <noise> Nao <noise> fa natao-Nagnahary <noise> natoraly <noise> igny ategna <noise> <noise> tokony <noise> fa <noise> mijano <noise> amin'igny <noise> ka. <noise>